Ome, ca cosina tien el su tiempu i el su momentu. Pos pueis queal cona genti tuya enas hundiendas i alogu, pa echal-ti un chatu vinu pos están los amigus. Amus, que'l que no aconllega es porque no quieri. Palrandu se comprendi la genti. Peru craru, siempri ain garronchus. Siempri puei sel que alguién dela familia no l'aquaqui que t'ajuntis con algotru... Vai-ti a sabel!